Munya fusu kubae eyaωɛɖɩ kɔbaa kelenɛnɛla mɛɛ iʋue yamɛ lɛvu kɔbayɔ ɔbaa taɔ kaωu nɔɔ yɛku kubaɣusi parɛʒamp mɛɩωueyɔ muu, ωueyɔ umoli. Wueyɔ uomli kuωuidzakali kifusu amɔɛdi du komua mikiyokele nɛnɛ. <hesitation> ɔtataa mikiyɔʒɛ ulu bapɛ kibaa nɔluɛ. Dɔŋk ɛkʋɛ tuu muɛfu kɛbayɛku: ɛvʋtsɔ ɛvʋtsɔ la mɛɛ abuɛ nokekele yila Eli iyɔ omoli ɛvɔtsɔ kiωu dɩakali komua, ivuamɔ ɛvutsɔ komɛɛ Ɛyoyɔdu mɛyɔyɔbuadu amɛti ɛɛ mɛ kimana sualɔelɛ. <hesitation> mɛkuyɛ tuʋɔba kutu kele nɛnɛɛ la tatɛkuani.